المعتقد المهم هو أنه كل واحد عنده قيمة. يجب نحب ونحترم بعضنا، مهما كان الاختلاف. التعاون والاحترام يخلقوا مجتمع أفضل. لازم نتعلموا من بعضنا ونساعدوا بعضنا.